Nijool budo basilé babu ubu bara oli éjoolee, ban irég nicaménool. Mara utooj wan nak ukan mé éniin yara aan atuhee amiré, utooj ujajaak iniin yara aan écimé injé to niñé mé baan ékangul écimé nésumoom, écimé nésumoom. Basilé ban nirégmé nicaméné tout; étooj yara ékangul, baan néséséér, étooj yara ékangul lé néséséér. Parce que étooj nang ibil fucoho yo fufunak, ijoow bu fucoho yo fufunak, sén iséén dépense ya tintiiŋ, sén iséén dépense ya tintiiŋ miin icoyo fufunak. Parce que wanusaan inja ujojoow do niyo wanusaan injojoow do niyo étooj. Ēcimé éné yumboom may fucoho fumboom faan nirégmé nicaméné fo fafu. Fo nirégmé nicaméné écimé fo sén ibéléén géñénoom, nang ibilé éséén dépense, fo sén ibéléén gañénoom, nékori yayu sén irég nébéléné ékori yayu éém, écimé hani ñé manomaan.